Yäti yä tiempota'p este une'ista'p y soka'ista'p, pam'yomo' ta'p ta'p este nyä'otonhyajpa ta'p, ta'p myusyajyajpa y nap tokoyu muchas tradiciones, mucha costumbres nap tokoyu, wina' yusajpatä'ijna näntä ntzonhupä sea tzamepät, tzame yomo', este yusajpatä wa'ku y 'yanhtzonhyajpatä, yäti nta'p, yäti nä kätäjkyaju, nä kätäjkyaj, ijtyaj persona nä anhmayajupä, nä preparatzäjkyajupä kätäjkyajpa como un animalito, ta'p saludatzäjkyajpa y es y jete nä tokopyä' costumbre, ntä es una tradicion, es una costumbre, hasta ijtu este tza'ajyajpapä wa'ku otonhyaj 'yote'ojmä y es muy bonito que wa'kutyä otonhu äjtyä onte'oj, sunyi wa'kutyä otonh äjtyä onte'ojmä y este pero ijtu weneta' ntäwä'istä que myusyajpa demaciado 'yote, 'yotonhyajpa sunyi, 'yotonhyajpa pero ta'p 'yotonhyajtyo'pa por que, por que tza'ajyajpa, ijtu manhyajpamä itumä witi', jenä nta'p 'yotonhyajtyo'pa ote por que tza'ajyajpa witi'oj, yyy este jiko pior yätita'p une ta'p syunyajpa nitiyä, ta'p este tza'ajyajpa, jiko' ni wa'ku incluso propio jyata', myama, tyatikanya'k, kyanahjata', jata'p ta'p nyä'otonyajpa, ta'p respectatzäjkyajpa, jenyanhkä'